Yo kénŋwakhati, oy khalissini nkapa mé, oy nataninŋa, kha okou kén ŋwakhatinŋa banké ntéy, onte banké tou, gani kén ŋwakhati, nké holanté nga ké onati a talibi okhalissi mpay ogari kinanŋa. Fotana ganagni khalé ndébérini, onati ah daga kini talibou koyta, féyé ntéy, iii an nkhalissi nti bono; an ŋadiou ngana kinéy, ana ri kata talibou, anati talibou, nké dé lodiourou yoy oy rono khéwou, ŋa ké nangame moule, ana nkhalissi nŋwoutou, ana kinanŋa, okou mégni nata touwo, ogni dounténŋou gna tou, one koun nkhili dounténŋou gna, katini dounté nthiré gna, okou gni khili kégna. Ondi kofoumé ana fo kita ana daga, kharo franthinko yogoniye franthi, iganagni khalissi bé khayini, ine koun ndounténŋou amourounou, ine koun ndounténŋou amourounou. Maganagni angana rini angana gnirini angana gni rini yékhi, an mpofossou, ani sou khay katakén ndounténŋé ya, angana ri, an mpofossou ni kén ndounténŋé ya makha, angana khami kébé ana daga ana kinanŋa, anda khami kébé ana daga kinanŋa, ana kinanŋa, okou ogni, koun mokhon ndambou a tou. Kha pour banqué onte tou, onte banké tou, oni dounténŋou kouwa tou. Ay gnano yakharou yimé, nata ké nokho, komi nké ina sékhiŋa inato soukhounté ŋa ké. Wathio okha soukhounté ŋa or kinanŋa, waleu nate ké kati ga kéfini no ankhaw khoréné ké datiya, wathia oda gna nata nkhirssénŋa, gnani khalissi késsou kapamé, ma nata ké kéfimé kota ngana ri, assouna mégni khadi, oni ri ona woutou ona woutou ona kinanŋa, ague guéman mbéya, alaytini da wathia tiguitindanŋanéy finay, nŋadiou ma kignéy, waleu doun nté ntana béga yimé makha ana kinéy adana daga kati idountéŋé, okou ogni gnana kén mokhondambéya, one kén mokho ndambé ya tou. Yo wathia nkounŋa, kou banké nkhibarou bé, awa ni portablou éf ni kou gari, kou nta koun nthiou tou, béri khar lénki koumpay kounthiou sorouni nto kouya khar lénki, woyli okou yakhé ma wougni kou. Okou yakhé ŋougni ta tiguitinda ké, okou yakhé ŋougni kén mokhondambé ya. Gani nkounŋa yérwourakhou ŋéy, angana kininŋe anagni nda kinankénŋa misskine misskine misskina gnanaŋa ante lakhini ngodé, kha wathie ké kitéyé ni mané sirono, nkén nda godé kinanŋa lénki, khoumbéné ngana ntirindi royinan mbaké na gobo. Kégnani fo kitéyé, ado yérwourakhou inte domé. Misskinani gnagnoya kha yérwourouni gnagnoya. Wathia, fankama ni gnanoye, yérwourouni fétoya, anamougou kéyani assou khossa wara wathia issagué bankounŋa, issagué éff ni kou einnn okou gni kén mokho kén nkhalissi takhoumokho ndambé, kén nkhalissi takhi mokho ndambé ya tou, okou gni go golgnanŋa koundou gna. Angara ko mokho bé ké lanta a koffo nkapa, ké lanti akhakhou linŋondini, oga kébé tou, khay gouné, khaga gounéŋa, khana kébé ga kani, khane khalssi ké wala kataya, andagnaŋa ta itép <noise> ir dépassi liti dé, khana mé mougou fina, ode dépassi nthiguindi khassossou kotassou, ké kadia ani, khasso ay guémé ké kadia foulané. Ina gna khay katanŋe <noise> yéla ngana gni anké nguém tamouyimé, anadaga kini, boutiki goumou kou. Akhan idague khalissi nŋwara boutikinŋa, ké kadia yano, ibé nda gor koda bé, ana daga nkhalissi nŋwoutou. Kha yalou ma anda khalissi nkhay kati nké, anké gnani kagoumé anŋa ka, nati an dégue katéy anati khan nkina ti dépassi mpay, anŋatou kénŋa ama linŋo, kénma farampro, kélanti koffo ndébérini, kélanti tél kané yimé, ké léguéri léguiri gnana sérssou ga yéy ana tokh ta gnimé, wali na dagui wara kati talbi, talbi dana ri, anara kinaŋa, anŋatou kharssa sakhirakhou mari, assiréna ana khay kata yiméy. Ankha kagoumé, igana khay katanŋa, ankha na bogou khouréyé nŋa, anati ir dépassi liti, afay ké. Akha odo goundounko or mé mougou, or khassou siguindi ké kadiaya, kotassou, ibé gana goro one kéya kinaŋa, kénké kénnkouté, anga foumbé kina gnakhé kéna gnada gnakhé nakha. Kha ka kékén nkhalé nké, kén kagou gnigo béga kanŋa ankhaw rono kégna. Kén ŋwakhati maro ntirini ona yilé ké ya bagandini, wathia maro kébé ga rini, sasa anté ndo maro liti ane copératif ké ana wala kati kagougnougo gna, adi ganari ati yokou li, yokou mpay ké, ifay mara inda khénthié, bané sou khalé nga tou kébé ga dioguina maroŋa, a kirmassi gnani ba, an nté gnaniba, ini bogoumé ini woutou ini kinaŋa, ankhaw a fossiré ni kégna, kégna nkato kilou lono mé, kégna nkata ka ngomoundini. Kha séli gama kén ndébérissou ka ké nta guémé, <hesitation> a falén gnana fitina gna aama linŋo, nké ni kégna tou einnn ama faramparo. Ayi camara kén lanta kofo déni kané, iméti kitou mpili yani mé wankhini, ngana ké bane wara dji ké, akha ganta wankhini ga labéné, goundounko nguéni i gouné ngolé ndébéri, kha kha ga yéré, khakhana yilé nthiokho, khakhana yilou gna ir kha yilé nthiokho, khana ro mara, séli i khanda maro riti, ay mara. Ogana yarkhaté nkénthié maro, ona gnakhamé nkhénthié yilé, an nkhawantina ne gnana ana gna koundou gna, an nkhawanta an gomou koundou gna. Kha séli kén ngama débéri, khaganti kha sakhaya, akotassou ini donkholema gnani nonŋa koy, anati imi kawanŋe, iranti kawananŋa, kén khara lén nthiaranté gna aranti kawananŋa, ante sika dé gatini baba dé ima kawanŋa, kharanti kawanaŋa. Anké nthiakha fofofossou ayani yilé nkhobo maro nkhobo, té nkhobo, makhafo nkhobo, kén mpéti féyé, agnana nthiokho, ama fo kita. Yé yirigui nthiné ma linŋo ma fo kita, khar goundounko ikha bouté na linŋo, ntiniya iganati kati sokho ari mara mpaga, ikha bouté linŋono kén gna. Ay komi igadou igana khayindi katokha okha boutou nga linŋono. wala ankhaw gnana koundou gna. Ankhana yonké, ankha ntakha takhounou kéta, anga makhanba nkhorakhoundébérini, ké bané kéké nga tampini, hadama a woutoundé nkhoté gnani, khadamerémé tinŋandé nkhoté sourtou o biréyé, wouyi mouma gnani, kota bané fé, khasso fé, khassou fili fé, o wouyi mouma gnani, anŋa tou kén ntinŋandé mpéti batara, kénŋe o kitou mpili ya na gna mé nokho, kha kitou mpili gana ro mé nokho nta khana mé famou, fofo ntakha baka khay, khantakha rokhono mé makha, khana kawa mé, kha ankéni yigou khoré gna, léminé gnanaŋa anŋa sakha ka nokho, anŋa tou, kénŋa nékhati gnani kénŋa kén i nékha ŋa kénŋa, sérénti kawanaŋa kénŋa, kawayé nti kénŋani, assiré na guira an kha na guiri, oni kofoumé, ngodé an ngodé, oni kofoumé inagna godo tami, eiiinnn, kha na tokh takhounou koundou kéma faramparo eiinnn kén nthiré fé.